Do vallira dirbugo kuje warta kurori. Na'urawol on je jamanu, nder mai do mari jamde chewdum, mardum hunduko je dirbata kala ko be wati ha nder mai pat. daga ko nandi butaali wartira dum kurori, ko chitta wartira dum kurori chitta.